ཐང་པོ་ཁོང་གཅིག་ཧེ་ལོ་ཁོང་འོ་དེ་ནང་ལོ་མེད་ཕུ་ཀུ་གཅིག་ལོ་ཕུམ་བྱང་བཀྱག་གཅིག་ཧ་ཕོ་ལོ། དུས་ཆུང་གཅིག་ཕུམ་འོ་དེ་ཁོང་འདུས་ཆུང་བྱང་སྒུབས་སུ་ཕུ་གཅིག་ཀེ་ཨ་འཇུ་ཐང་མཐའ་ལོ་རོ་ཕ་ཤིང་ཐོང་ཕོ་ལོ། དུས་ཆུང་མང་པོ་ཀེ་གག་ལས་ཕུ་དེ་བསྐང་ཁོམ་ཀོར་འབུལ་སུ་ཕུམ་གཅིག་ཀེ་མེ་གནས་མ་ཁོམ་ལོ་ཕ་རིང་ཐོང་གསར་ལས་ཕུ་དེ་གཤོག་འས་བསྐངས་ཀ་བྱས་རོ། དུས་ཆུང་གཅིག་ཕུ་ཐང་ཕུམ་ཀུ་ཁོང་ཀེ་གམ་འུར་བཟའ་ནང་ལོ་ཕ་ཤ་ཨིན། ག་འདེ་ནང་ཁོང་ཀེ་གཅིག་ཀེ་གཅིག་ལོ་བསམ་ཀོ་སྐད་དུས་ཐང་དོས་ལོ་མ་པ་རིང་བསྒྱབས་པ་འེལ་ཁུང་ཁོས་སྐྱེས།